Si sernu i regai mi-iur perché mi l'ai la pasiun për i atresi cuindi lon pi bel dizume che vöi pielu perché pöi a pudrìa servime e cuindi dizuma che <hesitation> tentu sempre dë feme regalé chële coze li perché al e 'na pasiun cuindi a m'pias cinfrugné